<noise> Anisan'ny fomba mampiavaky ny Amerikanina da ny resaky ''Thanksviging". Manome anao tsy misy takalony ho an'olo ze mangataky na gn' olo hitanao; Da miapy an zay koa gny resaky Halloween. Reo gny tena mankalaza anazy reo. <noise>